<noise> Akora vita amin'ny lamba zany ndraikagny lamba landy, taretra ah, lamba soga ah <noise> lambamegna ah, lavoara ah, lamba tavoahangy eh, <noise> tergal, <hesitation> lavoara, satin.